الشخص هذا هوا بابا, كان ديما قدوا ليا في الصبر والخدما الجادا, كان رجل وعليه الكلام, علمني كيفاش نكون مظبوط وملتزم في حياتي الشخصيا, والمهنيا زادا, أثره عليا كان كبير, لأن النصايح اللي كان يقدملي فيها والتوجيهات لي يعملي فيها, تخليني ديما نطور من روحي ونواجه التحديات بكل ثقا.